E montre zany da misy raha telo gn'hita agnatiny gn'ao, da amignao e raha manamba- monondro e lera, da amignao e manondro gne minitry, da amignao e manondro e segondy, de minitra zany iny e miodigny matetitetiky, da e miodigny magnariky an'igny koa minitra de miodigny madobo farany e lera, da izay tondrohigne tegna zakabe aminazy igny e lera, ze tondrohigne antognontogniny igny e minitra, de madinika zay miodigny matetiteky segonda.